So ni mi heɓaay satire ko wala ngal mi watta, wala kugaal ko nden, MI amfiray daga ñyalde altine haa yara ñyalde jummare e bimbi mi ɗaano, to ñyalauma waɗi mi dilla janngirde mi jula nden jannga deftere. To jemma waɗi bo mi ɗaano. Ñyalde asawe e ladi bo mi yahaay mi yaala sakiraaɓe am